والله كل ذكرياتي مع-مع والدي الله يرحمه <hesitation> كلياتها مهمة عندي، يعني اتوقع أنه فترة طفولتي كلياتها مهمة و <hesitation> كل اللحظات اللي قضيتها معه وايد أحبها وايد أجلّها وايد مهمة عندي <hesitation> ما ابي ذكرى من <hesitation> ما بو ذكرى من <hesitation> بعينها هي المهمة كل ذكرياتي معه مهمة.